<hesitation> jaasi kaa fuu min kaa miɗe miili miɗe waawi yahde killoji sappo en ka, ley ñalawma gooto. Ana waawi duu ɓurde ɗun, hedde ɗoo oo ni.